एक बुरा जादूगर द्वारा मैं थें कुत्ता मा बदल दिए गै। या बात मैंन दूसरा लोगों थें बतौण। संवाद त मैं करी नी सकदु। तो मैं अपना हाथों से जमीन पर मिट्टी मा या धूल मा अक्षर या शब्द बणेक ऊँ थें बते सकदु। या फिर ऊँ लोगों का पास जै सकदु जु मेरा बहुत ज्यादा करीबी छन। ऊंका समणी फोटोज का माध्यम से इशारा करीक मैं ऊँ थें बते सकदु कि मैं इंसान छौ। जै थें कि बुरा जादूगर द्वारा कुत्ता मा बदल दिए गै।